Okay, esyosoro syethu syanganighira okosindi kundi ithwe ngabayira thulhi bathungyi. Esyosoro esya thukathunga kutsi ebisoro ebya thukathunga, thukathunga embene, ithwa thunga embulhi, ithwa thunga esyakururu, ne syo sungura. Nabandi bakanathunga esyonde neryo ahabwa ekithaka eribya kyabiribya kyike, omuthungu animwasa akaghenda akakeha kundi abathubuthire ibo mubabya ininabathungyi babya ibanikere omwakyithaka ekinahalhihiraho ndeke neryo ibakabya ibanathungire okwa syasoro syabu Neryo ithwe ngathwamabuthwa munabire wukasangana omuthungu inanimughenda akakeha. Kundi erithaka lyethu ryamabirighenda likakeha abandu bamabiri banene kutsi omwa kithaka so seheno thukayisangana omuthungu abirikeha aliwe thunasi emithungu yethu ngabayira ithwengabana. Kundi ebyenzarwa byethu bikabughabithi omuyira atholhere inathahya okumbene. Munabwire omundu hathya alikuthahya okusyofuranga, ekyithabyahu kyikabya kera bethu nomusikanabya furanga syathukayathahayaku munabire bakabya ibabirisibaramo mbene. Omuyira abya akathahya okumbene ikumi nibiri akayenda omwana owobuhuka. Lero munabire sithukyiwithe ithaka eryerithungirako. Hathya abandu bakakolha esyosuburu muthina muthina, abana babirisoma bawithe emibiri bakathunga olhubwelhe. Neryo seheno thukathahaya okosyofuranga sithukyithwalha Esyombene kutsi esyonyumami neryo obuthuku ngabuno ngabana abathubuthire bakendibya bakathasyahika ibabulha bakathahaya okwa syasente kera babya bakathahaya oko syombene, munabire thulikuthahya oko syosente. Ibabya sibakyasi nembene nganikyi sibakyasi omuthungu wabu. Bethu ithwe ngababuthi babo thikibya ithunimu babwira thuthi omuyira omukonzo omunande akathahaya okumbene. Ina nanasi athi ekereyethu nimbene, nembene yo siyisyabulha okomuyi nokuwangabya wikere mukathaka kanyohonyoho, iwukibya iwunawithe embene nguma kutsi ibiri erikangania wuthi ambu omuwasu owe mbene siyayerebule kyikaghenda oko mukalhi. Basi thwanganayasiwulha ithwaya thahya omukalhi nerwibwa seheno nababuthi biwe no nethu sithukyiwithe aherisitheka mulhethe mwakasente kundi akasente thukikolha musindi suburu thuthasyahaliya ebindi nebindi. So munabwire ebisoro ebyathuthungire byangana esya ebindi omwangeri esiringesyo